Tantaran-drô Sri lankey, irô Sri lankey iô ny fahaizako izy, abaka iô koa raha ren̈iko ndraiky azoko honon̈o tamin'ny tantaran-drô, irô zen̈y v- voalôngan̈y fanjakana bodista amin'ny tan̈y ty zen̈y irô. Avô aminjay nitombo niroborobo baka eo, tafara zen̈y nitombo fô raha izen̈y ta-pre.